Ny azok’honon̈o ndraiky mahakasiky ny Zapon tantaran-drô, ambesa <hesitation> ia nisy lerany zen̈y irô nisy fotoan̈a izen̈y irô <hesitation> takany misy fisintan̈a fisitan̈a manokana izen̈y irô de avô amizay raha iô ny kahin-drô misy sarikoky zen̈y ny azoko honon̈o, ai. Lavalava aminjay <hesitation> nandin̈y elaela zen̈y irô na<ano izo avô amizay zen̈y na- na- nandritra ny fotoan̈a iô aminjay tsy maro zen̈y olo tsy mahazo nandeha tamin’ny faritra misy irô.